زما په وچو میوو کې بادام، چهارمغز مې خوښېږي او په تازه میوې کې ټولې ميوې مې خوښېږي خو ډېرې ډېرې چې ما خوښېږي ام او امبروت نور ټولې میوې ځان ته خاص یا بیلابیل ويټامينونه لري نو میوې که تازه وي یا وچې بدن ته ګټه لري.

تعلیم نه یوازې د پوهې ترلاسه کول دي بلکې د انسان د جوړولو وسیله هم ده ځکه تعلیم یافته انسانان صبر زده کوي د ښه اخلاقو خاوندان کیږي او مرسته کول زده کوي سلوک تغییر کیږې او دا زده کوي چې انسان له بل انسان سره څنگه سلوک یا رفتار ولري